Aah are karen kima damik patan damin ben kema ji tago, are a kiji patan ya bang uktlen akdon ya ta damin be jitago, are giji patana yabak uktlen aguɗon aata, uktlen virɗamin yata, uktlen tamdanon yata yata, toh gijana, emso ummh uktlen auramin yabak giji patana yata giji patana yate auramin kwaya har yanayi dara i maduwa na tab iskan ka umdau pagadu, umdaw guɓu amurra kira azi duna daɓ dabba dabai kuma sukurin na wucenta da kurnudu akurnik tabis kau, na umdau padu tabiskau na yadikvara ɗab-ɗab daɓa, umchotku awuramin, atu akɗoi edatkur umdau ungwa tuna emdam ja duwoni ɗakjlu utle <hesitation> kwakwaru na abunara burutuna amin agɗa duno. emdan na sakci sana koro ayau emdm dani da bakjl da bakjli na ayaram si du kunu ye umdau ajlemudik nakim nawucema a kiyyay ɗa.